Polo craru, una ves hui pa Atenas de viagi de fin de carrera conos mis collaçus de crassi i prevemus una tupa de cosas riquíssimas dela su cozina! Paí pa Grecia gastan abondu l'azeiti d'oliva, yervas comu l'oriegánu o el tomillu, i produtus comu el yogul, el quesu feta, las azitunas i el pan de pita. Dentri los pratus más anombraus están la moussaka, que es aspecii de lasaña de beregena, carni i bechamel; o el souvlaki, que sonin pinchus de carni assá.. Tamién comin mucha ensalá de tomati, pepinu i feta, o el tzatziki, un moji de yogul con pepinu i aju; o postris comu el baklava, con miel i frutus secus..